عادةً أني أجوم الصبح الساعة سبعة، وأبدأ يومي بإني أجهز لحالي فطور خفيف، أسوي فطور <hesitation> صحي، بعدين أجعد للشغل أشتغل للساعة عشرة المسا، بعد الشغل أرجع أنام، أنام الساعة اتناش نص الليل.